oletteko te käestänyt kaloja
kyllä minä olen käestänyt me kerran velipojan kanssa mentiin Kivijärveen me oltiin haudan - ladonnassa ja minä isäukolle sanoin että me lähdetään - kalastamaan nyt niin sanoi että tuota ukonkuurohan se on nousussa minä sanoin jotta niinhän se pitää ollakin että eihän me muuten lähtisikään ja että kun ukonkuuro menee sivu niin mehän jo justiin ollaan siellä ja silloin on kala justiin rannalla no me lähdettiin sinne ja me mentiin sinne ja me otettiin - verkot matkaan ja lähdettiin sinne ja me mentiin ja minä laskin verkot kaarteen suulle ja meillä oli paksulankainen verkko minä sen kaarteen - suulle laskin ja sitten mentiin maalle ja minä nenästä vedin sen ne kalat sitten läjään ja sitten menimme veneellä sisään ja se oli niin täynnä se ne ei mennyt siihen kierrosverkkoon kun se oli paksu niin me mentiin vielä veneellä sisään ja minä siihen hienolla verkolla sitten rupesin sieltä seasta ottamaan niin toinen päästeli keulasta ja minä päästelin perästä ja niitä päästeltiin siinä niin tuota me venelasti kerrassaan meillä oli kolmilaitainen vene ja siitä syydettiin teljolaudat jo pois ja toinen keulanokalla ja toinen peränokalla ja siitä särkiä saatiin niin jo paljon että tuota me niitä olisi vielä ollut siinä apajassa vaan me että tuota eihän tästä tule mitään nehän märkänee siivotessakin kun tuota näitä niin paljon tulee niin me että lähdetään pois no me lähdettiin pois ja sitten me otettiin niin kahden hengen niitä ja sitten minä menin kotiin ja sanoin jotta tuota sinne tuota saa neljä henkeä mennä ne sanoi jotta ei kun te olette niin vähän aikaa ollut jotta ette te kerkiä päästellä mitenkään - minä että no kunhan siitäpähän näette kunhan menette neljä henkeä niin no sitten neljä henkeä lähti ja sanoi - jotta niitä oli niitä oli takka vielä minkä he jaksoivat kantaa ja sitten toisen kerran minä lähdin Alatalon Tuomaan kanssa sitten ja samalla lailla ukonkuuron nokkaan lähdettiin me mentiin ja käestettiin niin minä ensin sisään mentiin niin kun kortteikko heiluu ja me olemme sisässä ja ja kaloja on ja ei saada - eikä eikä verkkoon tartu muuta verkko heiluu sisässä vain minä sitten rupesin seuraamaan jotta mitä nämä on näen että nämä on kaikki niin isoja että eihän nämä tartu meidän verkkoon minulla oli harvempi verkko sitten veneessä minä sanoin jotta vaihdetaan sisäverkkoa niin ruvetaan saamaan no se sitten kun minä vaihdoin sen verkon ja ruvettiin saamaan niin se kaveri sanoo että tämä ei ole enää oikisuunta että ei oteta enää ei oteta minä että otetaan vielä tuli toinen ukonkuuro ja meillä oli jo melko paljon niitä veneitä niin veneessä niin minä sanoin että raotetaanko tuota tuota kierrosverkkoa ja otetaan lisää tähän apajaan sanoi että ei oteta enää niitä on tässäkin kun mikä me tarvitaan että ei oteta minä sanoin jotta niitä saadaan nyt kun tuota nousee kaloja niin kun raotetaan vain ja pistetään kiinni sitten kun ne on sisässä niin se sanoi jotta vain näet on ja tämä ei ole enää oikisuunta tämä ei ole tämä ei ole enää oikisuunta ja eikä taipunut ottamaan oikein paljon sanoi jotta tämä ei ole oikisuunta että tällä lailla kaloja saadaan ja sitten tuota minä meinasin että tuota onhan niitä kylällä syöjiä muille oli sitten pikku nuotta että minä nuotalla vedän ne kerralla ne kalat siitä ja sitten tuota kyläläisille annan että syökää kaloja niin minä vein sen nuotan jo ennemmin ja siinä oli asukkaat siinä lammen rannalla ne toisen veneen oli särkeneet ja toisen veneen kun ne kuulivat että nuotan tuo niin toisen veneen oli sitten - varastaneet ja vieneet eri järveen no minä en päässyt sitten sille nuotalle minä menin siihen taloon no minulla oli isäukko oli silloin töissä minä sanoin jotta lähdetäänpä taloon kyselemään minnekä ne on ne veneet joutuneet se sanoo että siellä tulee riita että ei sitä lähdetä minä sanoin jotta me olemme oikealla puolella niin kun riidellevät niin riidelkööt niin että se on se on heidän asia no minä menin ja kysyin niin - sanoivat että vaan he kun on ihmetelleet että kun nuo veneet niin äkkiä katosi että minnekä ne joutuivat no eihän siitä tullut sen selvempää sitten vuoden päästä löytyi vasta toissa kesänä löytyi toisesta lammista se toinen vene ja toinen oli särjetty no sitten tuota se kun tuo piruus sitten tekee siinä vielä kun tuota se niin käy ohraisesti että täytyy tyhjänä tulla pois se sitten oli se Tuomas Kela se Aatami vainaan poika oli sitten minulla töissä kun lähdettiin kerran niin otettiin kotoa verkko ja lähdettiin meille oli sitten siellä toinen vene taas niin se oli vienyt omaan rantaansa sen veneen niin se Tuomas Kela sanoo minulle että tuota vedetäänpä tuo Antin vene maalle minä sanoin jotta mitä vasten sanoi että se ei jaksa työntää sitä vesille niin että on sille vähäsen hommaa no kun me vedettiin niin kun se pyörähti kumoon ja kun se löi laudat pois siitä veneestä ja pani laudan emäpuun ladon seinää vasten pystyyn minä sanoin että no nyt se kyllä auttaa että nyt se meidät tappaa kyllä tuosta hommasta no minä menin sitten kun me verkot laskettiin minä menin kokemaan niitä niin sehän tuli rannalle vaan kun ei ollut venettä millä lähteä se olisi kyllä selkään antanut minulle vaan ei ollut venettä kun minullahan piti verkot hakea pois sieltä sitten niin minulla se teki se Tuomas sen tempun että särki sen veneen ja se oli kyllä väärä teko vaan että kun se teki sen niin omasta halustaan niin mitäpä siihen ja minulla piti heittää pois se kalastus siellä puolen sitten kerrassaan eihän sinne ollut hyvä mennä isäukko sitten jäljestä yritti yhden kerran niin se oli sauvoimen kanssa tullut ja se oli sanonut kun oli ruvennut sauvoimella lyömään päähän niin se oli sanonut että nyt on viimeinen päivä niin kun se oli tuota sotaväen käynyt ja silloin opettivat kiväärillä että lyömällä pannaan niin näin ottamaan -- aseen käteen niin kun se näki että se lyö niin se se sen kohotti niin se katkesi ja tuosta naarmaisi naarmun ja tähän olkapäähän se se sauvoin tuli hitaasti enää kun se katkesi se airo se se airo kun se airon se oli pannut no sitten tuota se säikähti siitä kun tuota se sai toinen kiinni sen sauvoimen siinä kun se olkapäähän tuli se lähti pakoon sitten niin sanoi että saahan sillä pikkuisen muksia sillä sauvoimella sitä pakoon lähtijää ja silleen se jäi ja ja sitten se jäi ukollakin se kalanpyynti sieltä pois se oli niin äkäinen sen kalaveden päältä
no oletteko muulloin käestänyt tuolta järvistä
olen minä Saarijärvestä - käestänyt noita haukia
miten sitä haukia käestetään
samalla lailla kuin ne nousee rannalle niin samalla lailla verkko eteen ja sitten ajetaan vaan siihen ei kannata panna kuin enintään kaksi verkkoa taatusti että jos niin kuin isompi sattuu ja ensimmäinen repii niin sitten tuota se toiseen jo vähän väsyy niin toisesta sitten saa niin se kun ajamalla pannaan sitten kun lasketaan selän puolelle kortteikosta ja sitten siellä merutaan niin se ajamalla pannaan sitten verkkoon niin siinä siinä saa isojakin haukia sillä lailla se sotkeutuu kun se menee niin iso hauki melko sakeaan verkkoon kun vain alaa on hyvästi että tuota siinä on liina jää löyhälle että se saa semmoiseen pussiin mennä se kun pukkaa pussille ja se pyörähtää niin se on semmoisessa pussissa sitten
no minkälaisella ilmalla se parhaiten nousee paisteelle
no se nousee justiin silloin kun tuota äkkipoudat tulee ja ukonkuuro sattuisi se ukonkuuro se se on justiin sitä houkuttelee se se on justiin joka houkuttelee ukonkuuro niin sinne rannalle se se se on justiin sen kalan houkuttelija siinä on siinä ukonkuurossa on semmoista ainetta että tuota se saa liikkeelle kalan se se on merkillistä sitä minä en tiedä että mitä se sataa siitä vaan se kalan kyllä saa liikkeelle vaan alussa ennen ukonkuuron nousua silloin sitä ei saa jos se on nousussa ja alkaa kuulua sitä ei saa ei ongella eikä millään
no sehän on joskus lujassa lähtemään sieltä rannalta tuo paistehauki
onhan se lujassa ja ja se on ka hauki on semmoinen että se verkon viereen tohtii seisahtua ihan verkon viereen että saa melkein airolla pistää että se hyökkää se on niin juro siinä kun se huomaa verkon vain ja sieltä saa ahvenia ja kaikenlaista kalaa sillä laella käestämällä minulla oli semmoinen vaan minä käytin sen pikkunuotan minulla oli semmoinen pikkunuotta jossa oli tavallinen perä ja siinä oli nielulangat ja kaikki ja kivi sappamessa niin kun minä sillä noita isoja kaloja vein se oli harva perä ensinnä että minä en saanut kuin isoja kaloja vaan minä kadotin sen pois vaan sillä olisi kyllä puhdistanut vaikka minkälainen järvi niin - sillä olisi kyllä helteen aikana puhdistanut kyllä kalat vaan minä kadotin sen pois kun sitten kun minä panin sakeamman perän niin tuota minä näin että tämä on mahdoton että kaikki - kaikki pienet kalatkinhan tällä lähtee niin minä en pitänyt kuin yhtenä kevätkesänä sitä niin minä sain sillä yhdeksättä kilon painoisia haukia ja säynäviä sain isoja kolmatta kilon - painoisia säynäviä sillä sillä nuotalla ja sen näki kun useampi meni niitä isoja haukia sisään niin kyllä se se perä nutisi ja vaan sieltä ei ollut puhettakaan pois tulosta muuta - odota vain kyydillä aja vain rannalle yhden kerran sattui semmoinen kuin että hauki että kun minä ensin aloitin niin pikku kiven panin sappameen niin kun se lähti sieltä työntämään niin työnsi nurin tuota sen - nielun ulospäin ja tuli pois niin sitten kun tuota minä maalle nostatin niin ei lähtenyt millään perään enää ei muuta kuin se haukkasi liikaa sitä vettä ja yli vain nuotta ei millään lähtenyt sitten perään kyllä sillä järki sen käsitti että siellä on siellä on - semmoinen mutka että sieltä ei pääse pois
no olettehan te muikkujakin vetänyt nuotalla
on on vedetty muikkuja ennen vanhaan oli kun minä olin Alatalossa siinä oli nuotta niin sitä vedettiin vedettiin nuotalla ja me olimme poikasina niin kun me tuota poikasetkin lähdettiin toisinaan nuotalle otettiin se nuotta että ei oltu paljon vedettykään nuottaa niin kun se toisinaan sattui sillä lailla lailla että kun vedettiin niin kun se upposi nuotta syvään että ei näkynyt perää niin toinen sanoi että hänelle tuli jo veneeseen muuan rökäle että tuota me että nyt se auttaa se vääntää se on jo perässä nyt perässä niin veneessä on jo perä ja ei ole kuin mutka enää jolla vedetään se oli toinen riskimpi vetämään eikä tuota niille niissä kun on merkki laudoista että se että tuota se - yhtä tasan tulee kumpiakin niin kun me ei - aiottu siitä katsoakaan että niitä merkkiä että se yhtä perä kulkee justiin perällä niin se toisinaan tuli että tuota toiselle tuli - veneeseen perä jo niin ei siitä tullut meillä poikasena apua vain että siellä oppi siihenkin sehän oli oppia sekin että tuota katsoa joo
no minkälaisella ilmalla sitä lähdettiin muikun vetoon
se on tuota tähän aikaan nyt keväällä se kun ei sitten parvi enää myöhemmin se on nyt justiin loppuu jo parvinta tähän aikaan asti loppuu nyt parvinta se muuttuu semmoiseksi että ne on aivan pikku parvissa niin se on iltasella tuossa auringonlaskun edellä se on se nuotan veto kevätkesästä se on isoissa parvissa sitä yksistä apajista saattaa saada niin monta nelikkoakin kun sattuu hyvä parvi ja se hyvä parvi niin tuota sen näkee vaikka vähänkin näkyy niin se se kihoaa semmoisia hienoja kihoja jää veden päälle jossa on paljon kaloja sitten on paljon uijia silloin siinä parvessa niin tuota se semmoinen kiho jää jälkeen mistä ne ui jossa paljon on vaan sitten jos siinä niin kaikki näkyy niin siinä ei jää kihoa päälle ja se ei ole pieni parvi vaan on niitä silloinkin melko paljon vaikka niissä siinä näkyy melko laajalta vaan ne kun näkyy silloin kaikki kun se ei kihoa vaan jos se kihoaa niin sitten on syvemmässä silloin paljon niin että tuota - ne ottaa sen kihon niin - siihen kun saa nuotan panna niin sen saa arvata sitten että tuota nyt on kaloja vaan siinä moni sitten erehtyy että se siinä kun alkaa likelle tulla kala se hätääntyy liiaksi rupeaa säikyttelemään kalaa ja kyllä se kalansa kala reikänsä löytää kun tuota siinä kolisemaan ruvetaan ja säikyttelemään kyllä se se kun pitää jos perään päin pistetään porkalla niin tuota saa arvata että nyt ne on jo porkissa kalat se pitää pitää tuota ja syvään pitää että se ei alitse mene ja ja hiljakseen vain heilutella että se rauhassa on kala eikä kolista veneessä joka meinaa isommalta ottaa jos isommalta on kaloja ja ne säikähtää niin ne ne saattaa mennä pian porkista läpi jos kuinka tarpoo ne - ne käy siinä perän mutkassa kun se perä on semmoinen muikulle laitettu että se alanen kulkee siellä puolivälissä perää se kun on sillä ei tuota isompia kaloja ei saa jos ei poimuja panna se kun sitten ruvetaan sitä perä kun tulee likelle niin lappamaan niin kun sinne kiho lyödään silloin niin kun se sitä kihoa pelkää muikku se muikku nousee pinnalle isompi kala - kun säikähtää niin se menee pohjaan ja siitä se sitten kun se - vedetään niitä kitoja niin se - isommasta kalasta yli vedetään se kita - kita silloin kun se pitkä kita on niin kun se kohoaa jo sieltä ennen niin liasta pois niin se vedetään yli ja jos isompia kaloja meinaa vetää niin pitää poimuja tehdä siihen rysään että tuota - siihen alaverkkoon että se kulkee pohjaa myöten sitten niin tuota ihan tarvontaan asti niin semmoinen se on nuotan hankinta että se se rakennus siinä on iso - asia siinä nuotassa miten se perä istutetaan
että oppia pitää siihenkin
oppia pitää siihen minä olen poikasesta asti tuota niitä nuotanperiä Tervosessakin kun oli nuotta niin se piti kyllä minulla ainakin kerran itse istuttivat sen perän no sanoivat että tuota he kun tuota rupeavat vetämään niin kun likaa tulee niin paljon veneeseen perään että ei tuota muikkuja näy ei yhtään ja se oli likaa täynnä se perä että ei saa veneeseen minä sanoin että ei teillä on liian ahvenellekin liian lyhyt perä että se kaapii vain likaa että pitää olla - niin paljon perää jäljellä että tuota se ei ota likaa että siellä on eri mutka jo että se ei perään mene että se pitää osata se laittaa se että se se se kun on niin paljon jäljellä se paula kulkee että se ei ota likaa se perän mutka sitten ottaa vain kiinni vaan se on ylempänä pohjasta sitten niin se on nuotan laitanta semmoista että jos äkkinäinen laittaa niin ei sillä saa silläkään kyllä että se pitää osata se alanen laittaa siihen niin minä olen Tervossakin siinä oli oli ennen nuotta niin se oli aina kyllä minulla laitettava se perä ne vanhat ukot oli laittaneet vaan kun se ne kuolivat niin se oli minulla laitettava kun se minä aloin jo jäädä vanhimmaksi nuoret ei osanneet sitä kun ei tarkanneet kun ei tuota vaan minä nuoresta asti kun olen pyytänyt kaloja aivan poikasesta asti kun minä pyysin kaloja niin se -- minulla jo jäi kaikki mieleen se ja ja minä tuota järkeilin sitä että tuota miten se on sen nuotan perän kanssa ja ja ja tarkkasin että minkälainen miten se on tehty alkuperäisesti että jos aika - välttää vanhemmista niin tuota sen näkee niin minä tarkkasin sen että miten se on istutettu se perä ja eiköhän siitä muuten pääse jäljille kun vanhoista kerkiää aika loppua loppua se neuvontapuoli
no perä tehtiin sillä lailla miten ne muut nuotan osat
no se muun nuotan osat siinä pitää olla pitempi alanen kun tavallisessa verkossa yleisesti ja ylinen pitää melko läjään pauloittaa ja se kun pitää pauloittaakin eri lailla se pitää pauloittaa että se ei juokse siinä paulassa se silmä että se ei läjään se on eri lailla solmittava kerrassaan tuo nuotan paula ylinen ja alanen se on vedettävä semmoisella vetosolmulla ja siihen tehtävä solo että se kun se kun kiristää niin se myötää vettä kiinteämmälle ja kiinteämmälle sitä solmua
no teillähän on itselläänkin ollut semmoinen pikkunuotta
niinhän se oli vaan se siinä oli tuota siinä kun oli tuota tavallinen rysä peränä niin siinä ei ollut kuin pikkuisen sitä löysiä siinä alla että sen verran että se ei likaa ota niin se kun oli tavallinen rysä niin se ei ollut kuin niin kuin tavallisessa nuotassa että ei tarvinnut niin kaukana ne olla ne alapaulat vaan tavallisessa nuotassa jossa ei ole kiveä perässä niin se pitää olla kaukana se alapaula kulkea että se ei kulje perän tasalla niin se kulkee siellä perän - alla vain se alapaula
no oletteko pyytänyt muikkuja tuolla verkolla tuolta pinnasta kesällä
olen minä pyytänyt se pinnasta se tuota pitää olla sen verta pinnalla kun on muikku niin sen verta upoksissa paula tuossa parikymmentä senttiä pitää olla kukkuja semmoisia että ne pitää parikymmentä senttiä niin tuota veden pinnasta alapuolella se ei se sitten - sitten se menee
no tyynellä ilmallako sitä lähdetään
niin se menee itsekseen kun vain - vesipinnalle panee parvi kun sattuu kohti niin se ui verkkoon vaan sitten jos tuota meinataan käestää tuolla tyynellä ilmalla sitten pitää olla jo ihan päällä että tuota - kaksi venettä kun on niin muikkuverkko otetaan ja kun se selän päällä syvällä näkyy niin sen ympäri kierretään verkko ja sitten tuota ei veneellä saa sisään mennä muuta kuin ulkopuolelta syytää kivillä ja se kun kivi painuu sinne se kun kihoaa se kiven jälki niin se kun kihoaa niin se muikku nousee päälle ja se sitten kun syvennetään enempi niin se ne menee verkkoon siinä pinnalla sitten kun ne lähtee pakoon niin ne menee verkkoon sitten niin ne nousee ihan pinnalle sitten kaikki se on muikku semmoinen että kun se hätä tulee se nousee pinnalle
no mistä sen erottaa tuon muikkuparven muusta kalasta tuossa järven pinnassa
muikku se kun muu kalat pitää nokalla värin muikku pistää sillä selkäevällä se leviää se siinä ei tule mitään kihoa ei muuta kuin se väri rupeaa leviämään niin tuota se leviää tasaisesti muu muu kala kun pistää niin se ei tule selvä se väri niin kuin muikulla muikku tekee sillä selkäevällä sitten kun - oikein tulee semmoinen jonkunlainen ilma tulee niin sitten pitää niin pistää niin - muikku että tuota ilmaankin lentää käy ilmassakin kokonaankin lentää niin ilmaan vaan silloin saa arvata että nyt tulee myrskyt kun se alkaa - ilmaan lennellä niin silloin saa arvata että tästä tulee myrskyt vähän päästä että nyt ei ole kauan ennen kuin on tuuli ja myrskyt kun se ilmaan hypää kiehikkoon
se kala tietää tuon ilman
se tietää se ottaa se - sillä on semmoinen tieto siitä ilman muutunnasta kun se tietää vuorokautta ennen jo tuota - tuulen kääntymisen se on jo vuorokautta ennen menee tuota tuulen päälle ennen kuin on tuuli kääntynytkään niin se tietää jo sen ja sitten tuota perhon aikana ainoastaan niin moni uistinmies erehtyy siinä kun tuota rupeaa tuulet kun - alkaa iltasella tyyntyä ja se on uistelemassa niin uistelee tuulen päältä kun se alkaa pikkuisen laantua niin kun tuota perho kuolee järveen ja se tuuli kannattaa sitä niin se on siellä syvemmässä syömässä sitä tuulen alla sitä sitä kuollutta perhoa niin sitä ei näykään siellä mutta siellä se on vain niitä niitä syö niitä kuolleita perhoja kun ne on kuolleet ja se tuuli tuo sinne tuulen alle niin se siellä on kala ja moni uistelee että tuulen päällä on kun tyyntyy niin tuulen päällä uistelee ja ei arvaakaan mennä että tuulen alle että tuollahan ne kalat on syömässä niitä nyt kun ne on kuollut - järveen
siinä se äkkinäiselle erehdyksen tekee
siinä se tekee joka ei lie seurannut niin se tekee erehdyksen että siinä on kalastuksessa siinä on paljon seuraamista niin tuota ennen kuin sen perille pääsee siinä siinä saa siinä saa järkeillä ennen kuin sen sen pääsee perille että miten tämä on vaan sitä kun on aikaa ihmisellä se kun ei ole ihmisen elämä niin yhden ihmisen varassa niin sitä on on aikaa miettiäkin siellä että ei tarvitse tyhjää pyytää
no oletteko rysällä pyytänyt paljon kaloja
olen minä keväällä pyytänyt
no minkälaisille paikoille ne rysät pannaan
no se pannaan semmoiselle kutuaikana se pannaan tuota parhaasta pannaan jos on semmoinen jyrkkä ranta niin se pannaan aitaverkko ja sen nenään rysä vaan jos on tuota semmoinen että ne luhalle pääsee niin sitten pannaan luhan puolelle rysä ja aitaverkko selältä päin kun se luhan laitaa - kiertää että mistä minä törmälle pääsen niin niin se sitten menee rysään siinä vain jos on jyrkkälaitainen törmä ja että se ei pääse oikein mielestään luhalle niin törmään että jos se ei pääse luhalle niin siitä lähteä aitaverkko laskemaan ja sitten selän puolelle semmoisessa paikassa rysä vaan jossa on törmässä on sitten kolo että epäilee että tuosta ne nousee niin siinä pitää jo maan puolelle panna rysä aitaverkosta aitaverkko saa olla tyhjänä selän - selän puolitse ei mene silloin
no miten se rysä pitää tehdä että oikein hyvä tulee
se oikein hyvä rysä kun kudotaan niin nehän sitä ei saa kaventaa missään kun ensimmäisenä kuulee ensimmäinen kun lähdetään kutomaan tuosta ensimmäisten nielun kannasta kaksin kerroin pannaan lanka ja sitten tuota sillä kaksinkertaisella langalla kudotaan ja sitten tuota yhdestä yhdestä silmästä otetaan kiinni ja siitä lähdetään kutomaan runkoa ja sitten tuota kun sitten on runkoa vähän matkaa kudottu sitten lähdetään - toisesta silmästä kutomaan nielua ja se - sitten kun on se nielu kudottu että tuota siinä on alkaa ensimmäinen nielun pituudelta sitten vuolaistaan kalvoin kaitaisemmaksi että se lähtee kapenemaan että ei kavennuksia tarvitse että se suorana pysyy siellä vedessä eikä kavennuksia ei tarvitse tehdä ja sitten kun tulee toinen nielu - että nyt on toinen nielu niin samalla lailla kudotaan kaksi lankaa pannaan muutkin kävylle ja kudotaan ja samalla lailla lähdetään yhdestä langasta kutomaan sitten ja samalla lailla lähdetään kutomaan sitä nielua siitä toisesta langasta jotka jää jäljelle ja samalla lailla vuolaistaan kalvointa ja sitten kun alkaa epäillä että nyt on viimeinen vanteenväli menossa sitten saa jo kaventaa että ei tule niin paljon sinne silmiä sinne perään ja sitten kun rysä on kudottu niin tuota sitten tuota se kun nielu lähdetään kutomaan se kurotaan samalla lailla kalvoimella kuin runko ja sitten kun viime kerran kudotaan alkaa olla pituus niin sitten kudotaan kaksi silmää pistetään kerralla ja se se solmitaan sitten ja siihen se tulee kapenemaan sitten kerralla tasaisesti ja sitten tuota kun se on kaksi silmää kun mennyt kerralla sitten yhden kerran kudotaan ja siihen sidotaan sitten nielulanka joka toiseen silmään sitten nielulanka joka toiseen silmään nielulanka ja hauellekin kun hauelle kudotaan rysä niin pitää olla pitkät nielulangat ahvenellekin kun kudotaan rysä niin pitää olla lyhyet nielulangat se ei haukirysästä ei saada ahventa se käy liian pitkäksi nielulangat se menee raosta sitten ne oli löyhemmällä ne nielulangat ja se hauellekin kun pitää olla löyhemmällä nielulangat jos se menee että se hyvästi siitä nielulangat leviää että se ei - kiikasta ollenkaan ne pitää olla hauelle pitkät nielulangat
no eihän ne kaikki osaa katiskaakaan tehdä minkälainen se se pitää olla
no se katiska on semmoinen että se tekee liian tekee tuota tasaisen perän moni liian tasaisen perän tekee että tuota se ei kala huomaa sitä kun on tasainen perä niin se ei huomaa sitä että tuonne menee soppi ja sieltä ei näy perää niin se sinne isompaan aina menee niin tuota se pitää olla melko terävä se se viimeinen perä jolla oikein saa ja se pitää sitten kalan niin se oli vaikka lienee kuukauden niin siitä ei tule yhtään pois vaan jos se on tasallaan niin kun se sopii siinä näkemään tuota kupeesta - sopii näkemään sen nielun kun se näin on se nielu niin se täältä kupeesta näkee jo nielun kun se sopii täältä kupeelta katsomaan se näkee sen reiän vaan kun se on terävä niin se kun ei tuota kupeelta käy pyrstö ja kala on pyrstöstä arka niin se kun pyrstö käy niin se törmää sivu ja se menee toiseen isompaan komeroon sillä niin se on sekin se on justiin tällättävä jolla meinaa oikein saada kaloja se usein tehdään liian vähän - tasaperäinen se rysä ja siitä se ei se ei sitten kesän aikana helteen aikana pidä mitään muulloin kun kutu ei sillä saa muulloin kun kutuaikana
sehän kutukala on hullu että menee
se on kutukala hullu ja niin kutukala on sitten niin kun tuota sitä sakeaan koettaa niin se ei kerkiä pois mennä niin vaan joka niin kuin kesällä pyytää kesäsydämellä kyllä se pitää olla erisorttinen että se pitää varmasti sisuksensa
no oletteko mertoja pitänyt
en ole minä jokipyyntiä pitänyt ollenkaan kun meillä ei ole jokipyyntiä ollut
no onko ennen aikaan ollut semmoisia kalanpyyntöjä että olisi päreistä tehty
on ollut niitä jota jotka on päreistä tehty ja sitten niin kun listeet nielut
minkälainen se se on pyytö
no se kun tuota niin kuin liisteet nidotaan langalla yhteen ja se kudotaan niin että se ympäriinsä tuota tulee se - yltää siihen ja siihen kudotaan samalla lailla se nielu päreistä ja sillä sitten pyydetään vaan en minä ole siitä oikein tulokseen päässyt siitä pyydöstä ei kyllä se on rantapyynti - kaikkein paras ei sillä minä päässyt tulokseen
no miksi sitä sanotaan tätä päreistä tehtyä pyytöä
sitä kutsutaan miksikä ne kutsuikaan sitä ennen ei se ole mertakaan ei kun tuo tuo mikä koselo se oli se oli niin outo se nimi niin min en muista enää kun tuota siitä on niin kauan kun niitä pidettiin
no joistako ne niillä pyysi vai järvistä
no ne pyysi kummastakin järvistä ja joista eikä se - joessa oikein auta kun se joki niin äkkiä liitottaa sehän verkkoon ei auta niin tuota sakea verkko ja kun jokiverkko pitää alkuperäisestikin verkko pitää pauloittaa että tuota se on justiin tasallaan silmä jolla virrassa pyydetään että se on yhdenpituinen alanen ja ei kun tuo ylinen kun silmät kun - mitataan kymmenen silmää niin silmää kun on verkossa näin silmät niin kymmenelle luetaan silmää paulalta ja sitten mitataan verkolla liinaan kymmenen silmää niin se on silloin joki - virtaa vasten - pyydetään että se pysyy auki se silmä sitten kun kudotaan - järvessä kudotaan niin sille kymmenelle pitää niin yksi silmä niin tuota lisääntyä pitää täältä kun luetaan että niin tässä on kymmenen oli liinalla ja niin pitää olla yksitoista ylisellä yksitoista silmää ja alasella pitää olla sitten jo kaksitoista silmää niin paljon pitempi alanen - iso kala kun tarttuu niin se sotkee sen alasen ja se vetää kaikki koko verkon silmät vetää vinoksi niin siinä täytyy olla sen verta pitempi alanen että se tuota pysyy silmä kuvillaan niin eikä se haittaa jos on pitempi alanen että se sen paremmin pysyy silmä kuvallaan jos kalat sotkee verkon niin sen puolesta alanen pitää olla pidempi jos se on kiinteälle kiinteälle lasketaan tuota semmoinen verkko jossa on yhdenpituiset alaset ja yliset niin se on se on kuin niin kuin köysi siinä ei ole yhtään silmää tasallaan auki
no te olette kutonut verkkoa niin tiedätte miten se verkko oikein tehdään mitä siinä ensiksi kudotaan
se ensin kudotaan luomus kolmella - kahdella silmällä siinä tulee sitten tuota ja sitten otetaan yhdestä laidasta otetaan ne silmät naruun naruun ja toinen jää laita jää tuonne alas ja sitten kun se on otettu naruun niin se pistetään puikkoon sitten se naru ja ja sitten lähdetään siitä langanpäästä kutomaan sitä jatkoa siihen siinä on valmiiksi langanpää jäänyt jo siihen sidotaan lanka ja lähdetään kutomaan samalla kalvoimella millä oli luomukset kudottu samanmittaisella kalvoimella
no kävyllähän sitä pistellään
kävyllä kävyllä kävyllä sitä pistellään kävyllä sitä pistellään ja sitä tulee oppineella sitä tulee melko joutuin kyllä se se käpy liikkuu niin että tuota että tuota sitä luulisi että tuota kun se pistää silmästä että tuota se ei heitäkään irti sormiaan kävystä se ei kuin pistelee vain ja tuota se ei sormiaan heitäkään irti se menee niin niin niin joustavasti kun se kun se tuota toisella sormella kun se tällä sormella puhkoo se näillä ottaa kiinni ylipuolelta silmän niin se menee niin joustavasti että se se ei höröstele ollenkaan kun se pistelee niin paljon kuin kerkiää vain niin se ottaa peukalolla ja etusormella ottaa kiinni sen langan toiselta puolelta ja ja se menee väkisellä jos sitä ei tarvitse ei ajatellakaan se menee väkisellä kun enempi aikaa kutoo se luonnostaan menee minä olen sitä tehnyt kun minä olen kuukausittainkin ollut toisinaan Alassalmessa verkkoja ja nuottia korjaamassa ne minulla piti korjata melkein ainakin niin ja ja monessa muussa paikassa minulla on pitänyt olla täällä Pärsämöllä on pitänyt käydä korjaamassa ja kutoa verkkoja
no te olette ollut taitava mies siinä hommassa niin sillähän ne on kutsunut aina
ka sillä kai ne on kutsuneetkin ja moni on käynyt kysymässä nuorista miehistä nyt että tuota miten se pauloitetaan verkko ja minulla pitänyt mallit tehdä ja näyttää se kudontamalli miten se tehdään niitä on moni käynyt kysymässä ne kun on - ne kun on niin jo vanhojen ukkojen perillisiä ja ne kun ne ne on hoitaneet niitä verkkoja ja - vanhana päivänä niin kun minun poika oli tuumannutkin kun tuota Jokelassa oli sanoneet että kun ei saa kaloja niin oli sanonut että no isä niitä saa kyllä kun se on ilmoisen ikänsä niiden kanssa jahdannut niin niitä se kyllä saa milloin se vain tahtoo että se on jo - kyllä koulut käynyt siihen ja minä kyllä olen saanut muita vaan matikoita minä en ole - sitä kun minä en ole tuota sitä oikein harrastanut kun se on niin isotöistä se matikan pyydäntä kun se on silloin jäiden aikana ja pakkasten aikana niin kun se on niin se avannon aukaisu niin iso ja kun se kylmää niin kovasti kun niitä pitkään pidetään niin kun tuota sehän kyllä luonnostaan löytää silloin kun jäät lähtee että se osaa sen - sen pyydön laittaa kun se matikka kun kulkee niin kun se selältä lähtee se kun se haudasta lähtee kutuun nousemaan niin kun se ui pohjaa myöten niin kun se se tekee sen uran uran että tuota se kun ui ihan pohjaa myöten niin siitä lika jakautuu kahta puolta melko laajalle noin laajalle kun niitä ui siitä kahdakäteen niin tuota se siinä on semmoinen ura ja siihen kun sitten matikkapadon tekee niin vaan siinä ei näy ennen kuin jäät lähtee justiin niin silloin pitäisi olla tarkkailemassa missä ne on kuteneet niin se se ura silloin on niin vaan kun - se on minusta niin isotöistä kun se on se sen sen rysän - niin niin sen kyllä minä kyllä perillä olen senkin että tuota - että sen löytää kyllä sen kutupaikan missä ne kutee kun vain keväällä silloin seuraa kun jäät lähtee järvestä että löytää ja merkitsee niin sen saa kyllä justiinsa tietoon sen matikan - kutupaikan silloin
no minkä tähden ne noita matikkapatoja laittelevat
ka sitä siitä ne siitähän ne laittaa niitä patoja ja silloin vaan siinä ei tarvitse padota eikä mitään kun katiskan panee kun sen hakee sen olihan viime - kesänä minä panin niin se sattui melko paikoilleen kun niin tuota minä en pannut patoa enkä mitään niin pudotin niin siinähän oli toistakymmentä ja kymmeniä kerralla vaikka minä niin kuin pudottamalla panin että en tehnyt patoa vähääkään vaan ei minä en se on minusta niin isotöistä että ja sitten minä olen sitä kokeillut talvella noin - keskellä talvea että olen uittanut verkon jään alle vaan siitä ei ole paljon tuloksia mitään ihan keskellä talvea uittanut jään alle verkot
miten se uitetaan sinne
se kun tuota avanto hakataan ja siihen pannaan sitten niin pitkä riuku että se ei tarvitse kuin yksi riuku - välillä olla että se yltää verkon pituudelta se kun pukataan jään alusta menemään ja sitten tuota se mitataan sillä riu'ulla että että minne asti se yltää ja jään päällä ja sitten kun se uitto pannaan jään alle niin sitten tuota se jään päältä mitataan sitten että tuota minne asti se on yltänyt siihen tehdään reikä ja sitten tuota jos on paksu jää niin pitää tehdä koukka semmoinen että tuota kun kirvesvarrella ei yllä sitä uittoa vetämään niin niin että sillä koukalla vetää se uitto ja kun sen tietää jo että kuinka pitkä se on niin nenään asti ja sitten taas reikä ja silloin se on verkon pituus - pituus mennyt siinä on naru siinä - siinä nuoran nenässä sitten ja sitten kun se uitto on vedetty läpi sen - toisesta avennosta niin nenä tulee siihen niin uitto vedetään jään päälle ja se narun nenä otetaan kiinni ja sitten mennään ja toiseen päähän sidotaan verkko ja lähdetään vetämään sitä --- josta on uitettu se naru sinne avantoon sitten lähdetään sieltä vetämään niillä on semmoinen kela joka on tuota puu on pantu semmoinen näre painettu ja ja siinä on puu sitten ja sitä ei sitten ei kun siitä pidetään vain ja näin heilutellaan kun keritään sitä narua sieltä kun verkkoa lähdetään vetämään ja samalla lailla katsoessa toinen vetää ja toinen löysää narua vaan saattaa sitä yksinäänkin katsoa kun tuota vetää ja sitten kun tuota on kylmä ilma niin että kylmää verkko avannon laidalle että epäilee että se ei kestä vetää kun se kylmettyy niin kun ei ole oikein syvä niin pudottaa koko verkon avantoon ja antaa olla siellä pohjassa niin kauan kuin se sulaa sitten lähtee vetämään niin se tulee hyvästi pohjassa kun se on pohjaan painunut tasalleen niin se hyvästi tulee sitten selvillään niin tuota sinne narun nenään verkko tulee siihen pistetään - naruja ja pohjaan kiinni
no sehän pitää laskea semmoisille vesille - että ei ole hakoja siellä
niin se pitää tehdä semmoisille vesille että ei ole hakoja
no siikaahan ne jäiseltä pyytää
ka niin samalla lailla se täytyy silloin panna vaan silloin on hyvä panna kun se jäisellä pannaan kun se näkyy se salko siinä ei tarvitse mitään muuta kuin verkolla mittaa että mihin asti se yltää se verkko ja sitten siihen hakkaa reiän ja salon uittaa siihen reikään se kun näkyy jäästä läpi niin siinä ei ole mitään hankaluutta silloin vaan kun se ei näy jäästä läpi niin siinä se on tarkka homma että sattuuko se pukkuu siihen avantoon että kun on avanto että tuota sattuuko se siihen missä on täytyy monta kertaa palauttaa takaisin siitä narusta ja pukata uudestaan ja oikaista että mille mitä ilmaa se menee vaan jos kaksi henkeä on niin sitten se kyllä sattuu - pikemmin vaan yksinään kun on se kun kaksi henkeä on niin kun toinen kuuntelee siinä avannolla jotta kumman puolen se menee kun se kolisee siinä niin sen kuulee niin se sanoo että kumman puolen meni sitten - ei tarvitse kuin paljon että pikkuisen kääntää vain niin se pian sattuu silloin avantoon vaan yksinään kun on niin kun ei tiedä että kumman puolen se meni vaan Pohjanlahdella kun pitivät niin talvella kun ne pyysi siellä niitä särkiä pyysivät nokkasen täyksi niillä oli oikein iso luokki painettu ja se sitten kuivattu ja ne sen painoi ja sillä kopeloivat kahta puolta että missä se on se salko että tuota se saadaan sillä - sillä luokilla saadaan avantoon vettä niin niillä oli semmoinen niin siellä Pohjanlahdella ja niillä oli niin pitkä se salko että se ylti siihen oli naulalla lyöty niin pitkiä rimoja että tuota se ylti koko verkon pituudelta vaan se on hankala kun tuota vain sivu rupeaa menemään vaan se pitäisi - olla yhdellä linjalla vaan se kun on oikein hyväksi naulattu ja suora linja niin sehän kun saa selvän kun katsoo avannosta ja eteenpäin katsoo kun menee jäljelle päin ja katsoo että mitä ilmaa vasten se osoittaa jos se on oikein suora ja hyväksi naulattu että se on ihan suora vaan jos se vähänkään lenko on niin sitä se on jo paha panna se saattaa viedä sen nenän niin paljonkin sivuun sitten se pitäisi olla suora kun talvella uitetaan
evakkoaikanako te olette siellä Pohjanlahdella ollut
evakkoaikana
no miten ne siellä kalastelivat
no ne kun kalastelivat sillä lailla että toiset onkivat talvella ja toiset tuota pyysivät koukulla vaan ne ne piti parhaat ne koukulla pyytäjät ne kun sai isoja kaloja semmoisia että yhdeksän ja ja kymmenen kilon painoisia haukiakin vaan se kesti niillä kun oli semmoinen malli että tuota se vyyhdelle lapettiin lanka liika lanka niillä oli pitkät langat ja se sitten se vedettiin vetosolmulle se vyyhti ja se sitten puoliväliin pohjaan ja ja tuota jään niin - se - täky tällättiin ja se kun isompi kala isompi kala sitten sattui siihen täkyyn ja se se sitten kun nykäisi niin se laukesi se vyyhti että se pääsi uimaan sitten jos kuinka laajalla ja sitä voi väsyttää sitten että tuota sen saa talvella -- tuohon avantoon kun minulla menneenä talvena kun minä panin koukun ja samalla lailla panin tuota tuossa - se lohi sattui niin kun minä rupesin vetämään niin siihen avantoon niin kun se oli - kairan ison kairan reikä oli vain isonnettu vähäsen että se sopii jos isompi kala sattuu niin kun minä että no mikä kala se sattui kun se kun se aina tulee reiän luokse ja kun se menee sivuun että se ei anna sitä nokkaansa siihen reikään minä että no uittelehan että kyllä minä tiedän että kun minulla oli lankaa täällä niin tuota kyllä sinä annat vielä - reikään nokkasikin no se ei sitten enää uinut että ei tarvinnut kuin pikkuisen antaa vain niin tuota aina lankaa kun se väsyi no minä sitten kiinnitin jo nokkaa kun se ei enää reiän suulta paljon liikkunut minä kiinnitin nokkaa minä näin että lohen pää näkyy ja minä saan sen pään sitten jo siihen - jään jään sisään minä että nyt ei enää potkinta auta nyt täytyy kyllä jo tulla kun se on - pystyssä kerran kala että se ei ole enää pitkin jäätä niin minä että nyt täytyy tulla jo kalan kun se on tuossa tilassa ja niinhän minä vedin sen päälle niin kuin ahvenen hylky oli niellyt se lohi
oliko isokin lohi
kolmatta kilon painoinen oli se lohi ja sitten iso hauki sattui kerran no sitä piti samalla lailla uitella niin kauan aikaa että se siihen että se antautui niin että se antoi pystyyn vetää itsensä siihen reikään ei sitä lappeellaan ei sitten sitä saa se repii itsensä irti silloin se ei anna sitä nokkaansa isompi kala siihen että se pystyyn katsohan
niin
pystyyn se ei anna sitä sitä nokkaansa että se pystyyn noin antautuisi isompi kala se täytyy väsyttää
vaan kun langassa on varaa niin sitä
langassa kun on varaa niin miettii että no on tässä aikaa minullakin uitella niin se hauki vain niin se uitteli uitteli minä että no on sitä minullakin aikaa että uiskentelehan tottapahan saat tarpeesi ja se sai tarpeensa sitten niin niinhän se tuli maalle vaan kun tällä sattui tällä - Lahdentauksen Aarnella ja ja tällä mikä se olikaan tämä Keträn Leonalla sattui tuota kuuden kilon painoinen hauki onkeen talvella niin sanoivat että kaksi tuntia meni ja piti - välillä isontaa avantoa sanoi että se se se kesti uitella ennen kuin antoi reikään päänsä vaan poishan ne veti sieltä sen jään alta
se on ollut talvikalaksi melko virkeä
se on virkeä se ui melko vinhasti jo yhdellä aikaa ennen väsymistään sitä ei auta kun on - epäillee että minulla oli lyhyt väsytyslanka niin ei sitä auta - antaa mennä aivan se pitää kiinnitellä melko lujasti että se saa uida väsyksiin että pitää kiinnitellä että se pian väsyy että minulla oli lyhyt lanka ja sitten kun lopuksi kun näkee että lanka loppuu niin myötään kiinnittää että se on silloin lujempi vetää niin se pyörähtää jo takaisin kun alkaa raskaaksi mennä se - vetää ja se monasti kiertää että se syrjäti kiertää vain niin tuota sitten ja sitten kun se alkaa väsyä niin se myötään lyhenee se matka että ei tarvitse kuin pikkuisen löysätä se heittää jo luonnostaan sitten jo uinnin pois kun vain vähänkään kiinteämmällä on ja sitten se kun aivan alkaa mennä niin se ei sitten enää kehtaa kiskoakkaan kun se alkaa uupua siihen uintiinsa
no kesällä uistellessahan sitä pitää väsyttää
pitää ja kun ne sanoo - noin että tuota pitkällä siimalla katkoo kaikki nuo hauet langat niin tuota minulla ei ole minä olen saanut haukia ja minulla ei eläessään katko vaan se pitää tietää kun on hauki on tuntee milloin on hauki ja milloin ahven se panee hauki jonkeasti vetämällä raskaasti ja ahven panee sillä lailla täryyttämällä niin se kun tuntee mikä kala on nyt niin kun hauella saa viikelin taas saa se lanka niin sitten kun ei kiinnitä muulloin kun se ulospäin on menossa niin silloin kiinnittää ja että se ei se viikelin takana pysy se lanka että se ei riveä tuota suupuolesta toiseen ja sitten kun tuota se alkaa väsyä niin eteenpäin kun on tulossa niin ei kiinnittää ollenkaan että se pysyy sen viikelin takana kun se alkaa väsyä ja sitten tuota kun se pakoon lähtee niin sitä pitää hyvin heikosti että se pysyy sen viikelin takana niin kuin väsytysaikana kun Alatalon Tuomaan kanssa kerran niin kun sattui oikein iso hauki ja sillä oli noita ahvenonkia pikku onkia niin kun se päällä hyppäsi yhden kerran niin sanoo jotta se on varma että me ei saada tuota kun tuota noin iso kala on ja hänellä on niin pienet koukut meillä oli yhdessä pitkässä siimat minä sanoin jotta varma se siitä on että saadaan se kyllä että ei se kyllä roskia särje minä vähän aikaa uittelin sitä niin se siinä sitten kun minä uittelin se veneen viereen köllähti minä sanoin että tulehan ja lyö tuota haukea se tuli ja löi ja minä sanoin jotta no nostahan veneeseen ei se enää lähde siitä ja siinä minä olen lohta kun tarttuu monasti niin minä olen koettanut sillä lailla että kun noin on että tuota virkeänä lyömään vaan minä olen yhtäkin lohta kaksi kertaa lyönyt ja ei naarmuakaan ole sattunut kun ei ole väsynyt se ei anna itseään lyödä se kyllä silloin kun rupeaa lyömään niin se on niin kuin västäräkki pois edestä vaan sitten kun väsyy niin väsyy niin kun sitten lyödä losauttaa sitten ei varo enää vähääkään
sehän on vilkas kala lohi
se on vilkas ja säynänen on semmoinen että kun tuota lie lippi matkassa kun se on tuota piilopaikkaan hyvä menemään niin kun se alkaa pikkuisen väsyä niin kun sillä on löyhä nokka niin kun sitä ei auta oikein kiinnitellä niin pikkuisen alkaa väsyä niin kun lipin painaa veteen niin tuota syvään niin kun sen lipin viereen vettä niin kun se sinne pohjaan sukaisee piiloon niin se on hyvä panna kun se itse sukaisee sinne se niin kuin piiloon hän sukaisisi niin se itse sukaisee kun lipin laidan vain luoduksi saa niin se äkäisesti menee sinne pohjaan se on lipillä hyvä ottaa
minkä te olette isomman lohen saanut tuolta
en minä ole saanut kuin kuuden kilon painoisen isomman
millä konstilla te saitte
uistimella - niitä minä olen saanut kolmekin semmoista kuuden kilon painoista
no niiden kanssahan sitä saa jutuutella jo
kerran tuossa Saarikoskessa kun on tuota - Saarikoskeksi sanotaan - Saarivirraksi sanotaan ja siinä on ensinnä putoaa koski ja sitten - lähtee heti toinen pikkuinen lorakko on siinä siinä tarttui kuuden kilon painoinen lohi kun minä niityltä tulin ja yksinäni olin veneessä niin minä että no tässä se on nyt temppu että kun pitäisi että tuota ei koskelle vie venettä se ei lähde tästä poukamasta pois ja ja minulla - se vie tuo virta minun veneen tuonne toiselle koskelle ja silloin se on silloin se on mennyttä että minä en se katkaisee langan eli se menee kun minä lähden väkisin vetämään no minä tuota siinä vähän aikaa uittelin ja ja tuota minulla oli melko luja uistinlanka niin se se koskenniskaa kun aina meni ja se lähti toiselle koskelle päin uimaan niin minä aina pidin langasta sen verta kiinteällä että se veti aina keskelle tuota sen veneen kun se kun se niin likelle koskenniskaa meni että tuota se ei ole vielä raskas vetää minä aina kiinnitin sen verta lankaa että se veti minun veneen sinne vähän kosken alle ja sitten tuota alkaa väsyä ja ei enää jaksanut vetääkään minä että no minkä minä nyt teen tuolle kun se alkaa väsyä minä tuota sitten lipin painon siihen järveen ja ja toisella kädellä piti ja toisella pidin sitä lippiä ja niin lähti uimaan sivu ja sen lipin päälle lähti uimaan minä sain siinä kopata siinä ihan koskelle lähtiessä siihen lippiin sen se oli tarkasti siinä että tuota vaan kyllä se sitten olisi jo mennyt koskellekin vain vaan siinä koskella miten olisi sattunut kivelle menemään itsekseen kun ei joutanut venettä hallitsemaan niin siinä oli näverä paikka kyllä niin minä mietin ensin kun se tarttui että nyt on semmoisessa paikassa kun yksinäni että ei ole soutajia että pitäisi tässä pyörteellä veneen niin
no miten te ne muut isot lohet olette saanut
no ensimmäisen lohen kun minä sain niin tuota minä olin pikku poikanen ja se oli velipoika oli olimme käesteellä silloin muutamana -- päiväsydämellä hellepäivänä ja meillä oli tytär kanssa siellä matkassa kun me olimme käestämässä kolmen hengen niin tarttui semmoinen kuuden kilon painoinen lohi ja minä en ollut vähän niin vaan sen verta minä olin jo että minä osasin sen väsyttää niin minä väsytin sen lohen sitten ja sitten veneen viereen vein ja meillä ei ollut mitään muuta tuumaa ei ollut eikä älytty lyödä sitä lohta ei muuta kuin minä sanoin että kallistetaanhan kolmen hengen kun se tuossa makaa tuo lohi niin että tuota vesi alkaa tulla veneeseen minä nykäisen narusta näin se ja kun nykäistiin veneeseen narusta niin kun se rupesi pomppaamaan niin pian piti mahalleen päälle mennä ja kun ei älytty sitten vielä kun oltiin poikasia niin tappaa kun meillä oli iso haukikoukku niin kun se pantiin leukaan ja sitten piestinpiereen lauta otettiin pois ja sinne kaareen pantiin kiinni se elävä se lohi että se siinä hyppii ei älytty että olisi lyöty sitä muuta kuin kiinni pantiin niin koukku suuhun ja kiinni pantiin siihen että hypihän nyt
no mistä te sen kolmannen kuuden kilon lohen saitte
siitä minä sain Saarijärvestä sen
uistimella senkin
niin niitä pienempiä minä kyllä olen saanut jäljestä uistimella uistimella minä olen saanut melkein kaikki mitä olen lohia saanut kun me olimme sitten -- Sanna Laine oli tuota siinä Saarijärvessä kun sillä oli Sanna Laineella se opettaja oli Sanna Laine oli sukunimi ja sillä oli mies se tahtoi minua ongelle niin me lähdettiin ongelle sillä tarttui iso säynänen onkeen vaan se kun suoritti minulle sitä vapaa että nyt tarttui iso kala että tuossa on vapa tuossa on vavan - minä että no pidähän vavastasi kun kalastasi niin sanoi ei ei ja otahan tuo vapa minä kysyy minulta että saadaankohan sitä minä että se saadaan kyllä nyt kun se on kerran ongessa no minä uittelin uittelin sitä ja meillä oli tuo katiska semmoinen kori veneessä minä sanoin että kun se se alkoi väsyä minä sanoin että paina tuo kori tuota - pane pistämällä tuolla korilla tuo kun se väsyy niin alle ja nosta veneeseen ja niinhän se pani sen korin ja se pistämällä pani veneeseen sitten sen sillä korilla nosti veneeseen niin sanoi sitten tuota minulla oli isoja kaloja muita saatiin ongella niin sanoi että älä sano Sannalaiselle että tuota hän on ostanut sinulta kalat muuta sano että hän sai ja minä en saanut mitään se oli niin kunnian himo minä että joo hyvä on että ei minä sano että minä olen saanut
no oletteko tuommoisella täkyongella saanut isoja kaloja milloinkaan
en minä ole täkyongella saanut sen kummempia säynäsiä jonkun minä olen saanut sitten olen minä saanut tuolla sen minä sain kaikkein mitättömällä pyydöllä tuossa Kerälänvirroista ison säynäsen sen minä olen saanut niin täkyongella kaikkein isomman että se oli siinä kolmen kilon painoinen oikein pikkuisella perholla meitä oli tervan viennissä oltiin niin kun tuota meitä oli siinä monta henkeä niin kun tuota sen minä sen Liepan rannassa laski Kovamatti laski siinä - karille niin sitä -- monta kaarta katkesi poikki ja piti Liepasta hakea rautanauloja ja rautapeltiä ja siinä korjattiin ja se kun oli niin korkea se vene kun tuota se karille meni ja meidän vene oli jäljessä niin kun se kumpikin soutaja hyppäsi siihen - istuimeltaan siihen niin kummallakin näkyi pää kun se lähti kaatumaan se vene niin kummallakin näkyi siitä hankaimien reiästä pää eikä älynneet tervalastin päälle mennä jos se meni kumoon niin ne meni kumpikin alle vaan se ei mennyt kumoon kun syrjälleen vain meni siihen karia vasten niin sitä korjattiin siinä ja siinä oli talon rannassa perho ja oikein pikku vene niin minä siihen menin ongelle niin kun se säynänen tarttui siihen onkeen ja minä olin vielä poikanen niin minä että sanoin että nyt olisi iso kala ongessa vaan tuota mitenhän käynee tämän saannin kanssa no sitten oli siinä toinen pikku vene niin Kovavaaran Kustu sanoo että hän lähtee katsomaan minä että tulehan tulehan avuksi se tuli sitten avuksi ja se se nosti sitten veneeseen kun minä sen väsytin enhän minä - kun ne oli vavassa niin minä uitin sen kohtaan vavalla ja se oli väsynyt ja se nosti siitä veneeseen niin sen minä saan tuota perho-ongella isomman kalan ja se oli aivan mitätön perho ne ihmetteli että miten se noin pikku onki kesti oikein pikkuinen onki oli mitä lie seipiä onkineet sillä perholla kun se pikkuinen oli
oletteko harreja onkinut tuolta joelta
en se minä ole siihen oppinut siihen harrin ongintaan se kun on niin tarkkaa senhän olen minä katsonut että se kun ei saa sen nuoran räikäistä veteen se pitää niin kuin panna että se että se nuora ei räikäise veteen kun se pitää se perho istuttaa aina veteen se jos nuora räikäisee veteen se ei ota sen minä olen katsonut kun ne onkii että siinä on siinä on mallia kyllä tuossa hommassa kun minä olen katsonut kun ne onkii että siinä ei saa nuora käydä se pitää niin justiin se vapa pitää siellä ylhäällä että se ei nuora räikäise veteen
no sehän on vilkas kala harri kanssa
se on vilkas se on vilkas kala se on riski ja löyhä leuka sitten se harrin väsytys näkyi olevan semmoista että se pää vain nostetaan veden päälle se pyrstöllään annetaan leputtaa siinä niin kauan kuin se väsyy ja sitten sitä vasta ruvetaan ottamaan sitä ei - uitella siellä veden sisässä se kun nostetaan se pää justiin veden päälle ja ja sen verta nostetaan että sillä pää on justiin veden päällä että se ei pääse uimaan se siinä pyrstöllään leputtaa vähän aikaa ja sitten se väsyy olen minä katsonut kyllä niiden mallin että minä kyllä minä sen mallin tietäisin vaan siinä kun ei ole semmoisia vesiä meillä likellä että jossa olisi harreja niin en minä ole kehdannut sitä - harrastaa vaan sen minä olen katsonut että sen mallin että miten ne onkii
kala kun se tietää tuon ilman tulon niin onko semmoisia merkkejä että ihminenkin osaisi ennustaa että mitä ilmaa tulee
joo kyllä ukonilman ukonilman kyllä tietää jokainen joka seuraa että tuota jos yöllä on poudassa niin sitten sinä päivänä ei kuulu ukkonen pouta raivaa sähköä ilmasta vaan jos pilvessä on yö ja lämmin yö on että se ja ennestään on sähköä iltasella ilmassa seuraavana päivänä kuuluu ukkonen vaan jos se vaan jos poutaan selviää yöllä niin ukonilmaa ei kuulu se se kun on poudassa niin se raivaa ihan raikkaaksi ilman että se on niin raikas että puhekin niin kuuluu - paljon selvemmin sinä päivänä kun on poudassa ollut tuon yön niin se se raivaa sen sähkön sen tietää ukonilman minä päivänä kuuluu ja minä päivänä ei niityllä oltiin niin - Toivo se aina kysyi minulta että kuuluuko ukkonen ne oli pouta-ajat minä sanoin että ei kuulu saat hyvästi luokoa levittää että ei kuulu ja tuskin kuuluu luonnonsadettakaan kun tuota radio sanoo luonnonsateen kun se tietää ulkomailta asti mistä päin se on tulossa vaan ukonkuuroa ei tiedä niin minä sanon että tuota radio kun kerran poutaa sanoo niin ukonkuuroa ei tule että ei tarvitse pelätä että sen sen minä kyllä tiedän minä päivänä kuuluu ja minä päivänä ei joo niin se on se ja kala tietää sitten niin kanssa se sen se tietää vaan sitä minä en tiedä että mistä se kala ottaa sen vaan sillä on jokin tuota siinä on jokin merkki se ottaa maasta eli se ottaa ilmasta sen sen säteen josta se tietää kun se vuorokautta ennen tietää jo tuon tuulen kääntymisen niin se se sillä on tieto
no mistä ihminen tietää että nyt tulee sateita
no ukonkuuro tavallisesti tavallisesti niin vaikuttaa tuota kaikkiin semmoisiin särkynäisiin ihmisiin niin se kyllä vaikuttaa kaikkiin jonkun verran joka on vähänkään särkynyt ja jolla on semmoisia kipeitä niin se vaikuttaa jonkun verran vaikka tuota siitä siitä taivaanmerkistä niin minä en muusta tiedä kun sen että kun yöllä olisi poudassa niin päivällä ei kuulu se raivaa sen sähkön että se ei kerkiä yhtenä päivänä kerätä sitä niin paljon ja se kun tavallisesti ukonkuuro se kun alta tuulen nousee kun se allepäin sen sähkön vie parhaasta se on iso osa siellä tuulen alla niin se alta tuulen se nousee tuo ukonkuuro ei se harvoin se - myötätuuleen tulee se tuulen kääntää sitten mukanaan kun se nousee niin sen senhän kyllä tietää sitä ei tarvitse odottaakaan tuulta tuulen päältä päin ukonkuuroa jos se nousee milloin se tulee
no entäpä talvella tuiskusta tietääkö siitä
siitä minä en ole muuten muuten perillä muuta sen - siitä minä olen perillä noin tuosta tähdistä niistä minä olen perillä että tuota tähdet millä ilmalla vilputtaa oikein sakeasti siellä on kova ilmavirta ja sillä puolen jos on tuuli justiin niin silloin saa sanoa että nyt on tuisku seuraavana päivänä millä puolen taivasta jos ne tuulen päällä on jos se siellä puolen on tuuli niin siellä on siellä on niin kolo kova ilmavirta että tuota se se ilmavirta vilputtaa siinä välillä että ne tähdet näyttää että ne liikkuu niin siinä on varma merkki kyllä sitten jos - tihuli on sillä puolella niin se on varmaa että tuota tuisku on kanssa seuraavana
no entä pakkanen
no siitä en minä tiedä muusta kuin siitä että tuota se käy hiljakseen lähtee jäähtymään ja ja tuota pouta-aikana niin sehän on talvella pakkanen muuten vain että sen tuiskun kyllä tietää kanssa se tähti vilputtaa kun oli savotta tuossa niin kun ne puhuivat että tuota kun ei tiedä minä päivänä se on tuisku niin täytyy tyhjään aurata tietä niin minä sanoin sille ukkoherralle että no niinkö sinä olet vähän ja olet ollut jo ukkoherrana niin senkö verta sinä tiedät että tuota et katso tähdistä että miten ne vilputtaa että tuota tietäähän sen milloin on tuisku ja milloin ei jos tuuli on sillä puolella niin älä auraa tietä sitten sinä sinä yönä heitä - tukkoon tie sinä yönä että älä auraa tyhjän tähden että tuota se on yöllä lyö jo kiinni sen aamupuoleen kyllä se tähdet vilputtaa silloin siellä on kova ilmavirta silloin jo ja se on tulossa se painuu sitten alas ja se tulee maan pinnalle se se virta justiin se on - joka se tekee sen vilputuksen eihän tähti muuten liiku vaan se näyttää että se vilkuttaa kahdakäteen kun siellä on kova ilmavirta